Yaro potoloq e yakkegunangngi maroki narekko engka catatang terutama bagi anaq sikola e nakkegunangngi maroki tugas catatang nennia cakareng-cakarang